هو في عيد ميلادي نحاول اني نقعد مع المقربين منحبش حفلة كبيرة اما نحب يكون فما نشاط معناها نعملو activité نخرجو للبارك مثلا ولا ناكلو ماكلة بنينة معناها ناكل ماكلتي المفظلة بما انو عبد ميلادي نحكي معناه نقعد مع صحابي و عايلتي و العباد اللي تحبني و نحكيو